Besa kaindi yava nnjuumu sana ikolya. ko- lya yan ukame shenshi elfu ikumi shi yafo se fo iyevesera mfiri wo, na haati ikava moomu saidi kulikoni ikolya besa yava njuumu sana, besa yeva furaha wakati utre nyiinji lakin kwa hali ya maisha dachika yi yo besa ni- ni kuikolya ni kasi nnjuumu sana kwasababu besa ndo maisha na utratre besa hutapata maisha we mepata furaha kabisa kwa sababu utakua saa njoose we wasa nfifo mmba vana vela choichi kwa sababu kwetre kindo cheneoola hata shumbi hata mafutra oh.